Neka no ne nikixmati se animal ke nenemi sa yowan inon no itoka búho, inon neka sa yowak wal neka waltzatzi iwa pues iwa cuando neka ke kahki keh sol, motlaatiah.